Umumjahon to'g'ri bo'lgan ahloqiy qaror qabul qilish judayam qiyin, chunki, madaniyatlar va qadriyatlar judayam turlicha. Lekin, inson huquqlari adolat va xurmat kabi umumiy qadriyatlar asosida qarorlar qabul qilish mumkin. Global muammolarni hal qilishda hamkorlik va tushunish muhim ro'l o'ynaydi.